فرانسیسی ثقافت چھِ اعلیٰ فیشن، عمدہ کھٮ۪ن، تہٕ فن تہٕ تفریح سۭتۍ محبت خٲطرٕ زاننہٕ یِوان۔ فرانسیسی چھِ پننہِ اصل آداب تہٕ کامہِ تہٕ زِنٛدگی ہِنٛدِس توازنس خٲطرٕ قدر خٲطرٕ زاننہٕ یِوان۔